A' b'a'alche'oo' kuyub'ikoo' xan b'ix kuyu ku- kuyub'ik a' makoo', b'a'ax uka'aj men juntuul a' mak ku- ku- kuyub'ik ma'lo' tulakal a' b'a'ax ku- ku- kumenb'el, kumentik y b'aylo' a' b'a'alche'oo' xan, a' b'a'alche'oo' xan ku- kuyub'ikoo' xan b'a'ax ma'lo', b'a'ax ma' ki', junp'ee b'a- b'a'alche' tan a' ma' ma' este ma' uk'atij ka- kak'ochok tu'ux yanech ka'alkätuk la'ayti' kub'el katuklik la'ayti' kub'el, b'aylo' b'aylo' xan b'ix b'ix juntuul juntuu mak juntuu mak kumentik b'a'ax ma'lo', b'a'ax ma' ki' y la'ayti' la'ayti' tan uwilik que ma' ki' tan a' b'a'ax tan umentik in y a' b'a'alche'oo' ma' a' b'a'alche'oo' chen chen tu'ux ka- ka'alkätuk' la'ayti' kub'el, ma' ka'alkätuk la'ayti' ma' kub'el b'aylo'ij.